Sanne yimɓe ana mbaawi wuurde. <hesitation> fade hannde warde teknolosii walaano yimɓe ana nguuri. kaa hannde hannde ana naawi nii so walaa. So wanaa ɗun, won nokkuuje gooduɗe jaati ɗi mbiyataa ɗun walaa fey. Won wuurɓe hannde hannde, anndaa fay telefon. Fay telefon noddaama, hoto woni okkee, anndaa.